अलू लूलन असू बने पहल तीन अलू गाजे बाख ले। अते काटीन कांदान लसन कुछीन तीन अंग पहल तेल घाल ले। अते ती लसन कांदान घाल ले। अते मसालान घाल ले अते रेम अलू बापला अलू रहेचे। घाल ले ती अते थोड़ी क्वार में अलू लूलन बन दाए।